Undela kabaka <hesitation> manilog karjikeso fokharog hala fokharnilogo sahiaigongeni ashrigongeni wala weka alatijakomo, yani adamri <hesitation> odikajikomo bas <hesitation> in zaman oien dafiyala, digid baso tifale, alamoniaie, gasi gasie lakin owei hala gobalog alero.